Si raringaten paling rae si koko nu si koko yaai sa sera susut nendo papakanen nu mina dengar dengaran o rumai wia si sopo ona sako dumia mulako bitum ka nera man tei tei yai sara wo meimo tumongko um paparut mo wian cera nitu mo ca iang saduan kami ma bahasa ma pake ma bahasa si koko tii sumia mang raringaten rae rumae